So ana kulini mmi virkhi kura mi thslatu apa karfe nchissuuwa ni. yatra kasuku, mie lokuo kasuku; kiwul mm fi ka suku mmi kh wuta lakan yamatu kwiy ki di lim kiwutʊ kipsi miki blal yacheki suyen laka mmika laku tun yamatan. tim ya wutu riba. Miki wuti riba. miyi mba mpdw gare ngnni tunyaka akwo mpal gerem tsama mikhi mata suda makr foar appani. mikwunuwa kowan pall tinya dufan. Tun mi kiri kada gaba daya mmi sakatu mda baka sifiya tinya mwakwa bangare bwa kari sikuar tin yawuti msha oalna makr, aana foar ki tsapta mmisaka mmsaka ti ei wutia kyantu buhu zinya nɗuptar tunyajan ka; tun ya mwa o bar garen bwa, timarr, miki matu, tsama oalna makr auna suda, auna makr auna suda tinya ɗuptarir tinya simkr ne ɗa mii khi mwari turbwa tin ya simkr ni ada tsama mu mwari abow mpdal mmjir ɗin sigwi tinya galthlari, tsama cuna maki mi eiyantu buhu tinya duptari tinya muka tin tim ruwa tsama. Mi ei kiri ngini tsuwa tin ya mwar aboay mjir ghisin mitahu khara datra laha, tin yira chiniki ki mamas bla tin datra laha tin ya mbou boamhɗa. mi ei ghi bamh anfim ka tum. atun ni in buey-ɗa. Tinya mwa asi mjir ɗil pnau ata buhu apani, iri na mila auna makr auna foar tin yaya galblari tin ya pu wa'a kwoi buhu tin ya mwa bwa bangaran mthi miki hara pani tin ya matar tumya buwa akwo bahiu. mii mwa akwa bangen mjir shinkafa uffufuri tinya mata ya galla auna auna mighu yantu buhu ti ya duptar. Tinya mwan bonw mjir suya beans auna auna kinya galari ko auna sikumar ko auna tuhfu tinya bwahar tinya sin krari. Misifi tin ya jan ɗi linta da tsu ama amani mi suti eikhi wuta naira kuma naira tuhfuni tinya kiɗi hyel. So tin mikuri pani yanaga msaledifi; mi vir khikira, villaka mi virkasu kuwa yana khithir awayarina uu, yamwar akwa side kayar baitu jambpog nzamb mbwa kayar baitu pupu pipe. Kayar chirpta ka simmita mi khitamta, tin yira bai tu dikhir waya mi yarkhi dirkhi waya, tin yira thsatami yar khi sifi mi virkjan kura kasuku ti yaɗa mwa wa. Tir ya mwa ki cigaba na baitu jambpoo nyamb ni bilin. kayar cigaba ka dirwa har, mi vilala tsuwa mi dikr waya diwa yira mwan kayar lalamta ku kan a paulyare gabadaya kayar chi paul kayar mwa mwabatu waya. Apan yira ktari apa kulometer suda makr ansutu yar na hara. So shanga su yer ngini to go wutan, mi go harari gada tampba wufi fitina ka kowawa. Gaɗapa ka mduwa, mda na da mu ka ghuwa gada da mu ka mduwa. To a rawuwa ana ei kti apani yaɗi ktni kazafiwa, shanga sufiwuta yana hara kammye, ka bukafa na mta yaɗena hir suna zamti ɗifi wa yaɗina hir suna mzamti nɗufa mduwa. A kasuku ko khithir tsi mi hyel volaga barka ghuka khirnga <hesitation> ga gamsira kura kanuya gada ndze ka patsjin pauwa. Mdir ngilnga ɗiwa. mi virkura shamtasi mwaka thstawari, ko mdalaka vithim. ko mbow migka mwa ka kwani.